که د یخچال په اړه فکر وکړم نو ذهن ته مي یخي اوبه او د خوراک شیان راځي. عموماً چې د یخچال په اړه کله هم فکر کوم نو د یو یخ جوس او یا هم کوم بلي یخي نوشابې خوند مي ذهن ته راځي او زړه مي غواړي چې یو یخ شی وڅښم. همدا راز د یخچال د نوم په اوریدو مي ذهن ته د خوراک شیان هم راځي لکه یو کیک او داسي نور.